كان نمشي نعمل مقابلة مع واحد مشهور بطبيعة باش نسألو شنو هو الحاجات لي تبدلت في حياتو كي ولا مشهور، <hesitation> شنو هو الحاجات لي يحبهم في الشهر شنوا هو الحاجات لي ما يحبهمش، <hesitation> نقولو مثلا كي كنت صغير كنت تصور روحك باش توصل للمرحلة هذي ولا لا، كيفاش وصلت كيفاش ن- نجمت يعني تولي هاكا شنو أصعب الحاجات لي عشتها كيفاش نجمت تتعداها وشنوا تعمل.